अन्ग् सान् नेसिनि प्रए नुग सिनु कि नुन्ग्सुसु सानिअ है एर-एर थग सिनु। नन्ग्ल लैदुन्ग् नम निक्सिदु। मन्क्सु खित ज लैदुन्ग् नम। निन्ग्सि रन्ग् कोकिस् दन हैअ मन्क्सु प्रोब्लेम् ज दुन्ग्ब। भिदि नन्ग्ल लैलनि थब-थब। गौ सेजोन् गौ सेजोन्। मदि अक्ब दिनहग निक्सिदु जिबुनोहै। प्स प्सो जै प्रोब्लेम् जैए। भिको हुम्थप् ननि लकिस् बै थब। मन्क्सिअ मल बब अक्ब दिनहग जिबुनोहै। ज एन एन्ग्थ जैए। भिदे तम ओन कछिबु रैलैल् ननि है। सोल् कोलम् नन्गु। उथे बिअ। भने बरद् रैज अय अर् उनोह् थन्ग् ननि है। गिजर् उस्तो। दैअ तिसन्ग् हैअ सोतोर् कोलम् लैद थब-थब न। भैरनि प्रए गजरि नुइअ। मन्क्सु प्रब गजरि-गजरि खन। खिथ बिद दन्ग्खद मन्क्सु पनिक् फुगनि प्रए है। न्गनिअ तिसन्ग् हैअ। गौ सिनि गिजरओन् ननि। मिक्सिद सानि जन्ग् सोल् कोलम् लन् लैद। थैम् ह। सानि जन्ग् जिरै लै। उम्प्रै रैलै। भिन थब् एब्रु जिरोन गजरि ननि है। द रैलै ल सिन् थन्न। म जन्गिन रैल ननि सोल् कोलम्।